Tsy raha gasy zao ley namorony zany, nefa raha vahiny raha atsika andavanandro avao, raha ny haiko aloha de <hesitation> vanille, foret noir, chocolat, pistasy, reny karazana glasy efa nohaniko zao e, efa nohaniko.